Pues ajleck showalley ujga lo que anok guma ya najñe majaw masey pues mi omi dios dios ñiu aran pero ajleck uj lo que aldom mamba yech chik esh este mirvold mijaw por ejemplo at modo guar, guar que pues ajûy unguiets y pues am ma shold guña cuej lo que parme parmet tianok y pues anok paya pues gumaj ñej maya porque la chimun wesh guard ajoy wesh y pues apieran de que guar que pues aonts war lachowar ñimal aldom mambil ñipelan entons por es alnop showalley ajier cuidado imbol wesh pajaw uj kej timush a jûy jûy timuch aran este aran rui duj bananop la majaw de que chipew war ñin ajleck y pues este uj cam pues aran mal pues alnok a veces ajchik wesh ombas anop a veces a shim lo que ût tearan wesh ombas ñipelan hasta aldom majchik wesh llamba llejch alnop pamballej ñipelan y pues mas porque ût a veces kuej mi comida ñipelan o ajûy wesh ajchuelt wesh y pues alnop ps pajaw uj kej pues showalley gumajñej mandey porque uj kej pues guma gumi najñe lo que aran y atatuan por ejemplo ndieck. Ndieck kew pues showalley ñimal a veces esta anok pamba anok korr tiel este ti kurrol a majaw al tiel pues parmaw pues majey anok korr pero a veces mapey kej ajleck uj kej ajleck este ndieck y a veces anok gumajaw a veces aldom anop makuch o aldom majaw amok tonces amballesh ajleck como ajleck showalley clases de ndieck ajleck dieck atuch ñipelan ñi aldo mambi por eso a veces alnop ps imbol majaw ndieck porque ps gumajaw timi najñe ndieck o aldom tanto mamballech o tanto mambillan anop y por ejemplo caso de ajleck de tuk pues atatuan masey altiel ñipelan napien kej tuk kej aran suj a veces wesh ashier este mituey anok ayacu wesh este naj nasoc sambuco entonces ñipelan a veces pallaru tuc kej pash inditiw mash ñitiw ñipelan par maj mieck ganey mal kej lo que ajier pero pues, en caso de shik pues ajmeat kuej shimbol nanduy altiel pues muchukej gumimbol pero en caso de- de shikuej pues ja gumajñej na- najaw porque anop viaje pues pakuesh chieck tuc kej y de que show shimbol najaw gumajñe shimeaj najaw animal kej porque pues amballej shik.